﻿Oïmeko aipo okuanunga ipuere jukurai jare yaesave, mopeti foto rupi, yaesata kua ara rupi oïva, yasitata guasu reta, jare jukurai ipuere mopeti miakañi, jare <hesitation> erei jokua se aikuava mbaeti aesa jukurai, jare mbaeti aendu kia imiari, erei jukurai yave ipuereko <hesitation> äpo yakua kavi jare yaiki kurai yaiu, jare yaipotavi jaereta omoexperimentava, jare oesava, oesa jaereta ipropiope